ta xeexina huacamole salsa ndiuutia'a jiaa xeejna ndi tacuna ndii xeedava'ana huacamole ta tiempo te xe'exina jiaa xe'exina adii daake'ena taca ndii cilantro tiuku jiaa ku ja xeejnna.